Qizil rang haqida o’ylasam, unchalik yaxshi narsalar hayolimga kelmaydi. Qon keladi hayolimga <hesitation> yoshligimda qattiq yiqilib tushib <hesitation> oyog’imni pasgi qismidan lat yeganman o’shanda judayam yomon qonagan. Shunday yomon voqea hayolimga keladi.